دراسة الرياضيات مهمة جداً, يعني على أقل مستوى إن كل واحد يتعلم أساسيات الرياضيات, الجمع, الطرح, الضرب, وهاي السواليف يعني, أما الناس المتخصصة, فمن حقها إنها تتشعب في علم الرياضيات, وتغوص فيه وترت- تسترسل في بحره يعني.